Mne tee aigou tuomororo, tee aigou oke tokaguoro, nkomma unn kuanai oke tokaguoro, mne oigou nunnumo tuomuroro tee aigou oke tontokaguino katuku, iko katuku tontokagui no tee nkomma mama pogoro, nka mama pogoro egu mne ikoge tuomuro, ikoge kuanai nogirai nkommai tetei oi toi nannai otu goimuriro, otugoimusi pigu egu ikoge tuomuro, egu ikoge nunnumo ee aigou ogo, ee tee aigou nno menu ere iko nkomma tetei oito nannai paigoro, menugere ee aike tugere omi ogo ama isigou egu ee nagai tuere minno omi ogo, rurako tuere minno omi toi tee muro kaipanko lanla gumoim ego aike pake omi ikoge nkomma tetei pogoroge nunnumo nka nka ko kuinogu apokui touno ama mani touno tege ikoge nkomma papa pogorogenogu. Egu iko nkomma papa erasi kolo tunpu, tunpu tee egu nagai iko girai katuku nagai nno ama kolo iko egu tee ama menugere, ama menugere. touno iko girai iko katukuomi ikoge nkomma papa pogoroge mimmo iko tuu omi gere ama isigouge omi ipiagaimunno lopa toi iko nkomma tetei pogoro muimui toi aposi ee aigou mau ama menugere tuu omi ogo ama isigouge. egu mne ikoge nka papa pogoroge touno ama tuomuro mne ikoge nka tetei pogoroge tuomuro reiko nno loto regu touno nno, ama menugere regu iko nogu tunpu. mne ikoge nkomma tetei pogoroge nunnumo aapokui nkomma nko tetei tuare, tuasi mau mani oirasi aapo logomma nko tetei tunturimo mau mani toi tontogi touno touno toi, touno toi ama apiapimi, toi lopa teio logomma tetei kararuge mau mani. Tuitui, egu mne iko nka papa pogoro mimo, toi lopa apiapi nosi egu toi aamai lo toi tee iko pei, egu toi mouiro togomo aaposi mne mai oiro lopa konkogim agui ee nka papa meguogo toi amai toi tee iko pei, mne mai oiro tou lopa tee kuanai nogirai tege ege nka papa pogoroge otugoimaigu tuomuro tee aigou melagulo e aike ame omi, kamukana omi oi oi pakokuino soukau omi. egu it mne iko nka, nka papa pogoro megu omi nagai lopa toi, lopa toi muu noke tonto kinugu eikoi nka tetei umo totoguo tomui. egu apokui mne mai oiro kuanai nunnugu eie nka tetei nomuro otugoimuro, aigou nno mogou omiogopio tomuguine. aigou nno mugouge ege nka papa pogoroge omi tuomuguine aie nka mama ama kirogaro ee nka papa perotomuigu ege tuomuro egu mne ikoge lopa nno nunnuio nagai nka mma anty oito uncle paigoro miro, egu iko tee, iko tee oke tontokaguino mainika. Iko nkomma aunty oito uncle, mainikage tureguoi tee mainiga noke nimnitogim iko limorona ee togim egu iko. nomaro, iko nomaro egu tege otugoimaro, on-otugoimagu egu tuomuro, tuomuipigu, tuomuro egu aapokui mne mai oiro tou lopa enko, tuomuipigu iko nkomma mama omi egu nagai toguo tomaipigu aapokui mne mai oiro touno lopa ikoge nkomma aunty pogoroge nunnugui. aunty oito uncle paigoroge tee nunnureguine tee aigou nno touno menu monmo kopeguino, nno touno tue ama isigou penpeguino tee ama momugou aike turuge kararuge, ee aike pake iorurogo piro lopa logeguine momugouga, ee aike tuu omi, egu aike pake nagai tamu momugouga iko iko rasi koloamu tee menugere egu ego aike tee ama taronke touno go aike pogomma tamu nke price touno kopiroge. kologe toi pomporukai touno ikoge nogu nkamma aunty oilo uncle. Iko nkomma aunty oito uncle tuntureguinoge iko tamu omi toi kopiroge an-apagakakai. mne taa ikoge simoto ikonko nunnurimo toumuro egu, ikomma aunty oito petarei mau touno in-iomui, apokui mne amo enko mau mani nunnugui, ee petareigere touno mani oiro iko amo taim isigupagere iko omi nunnugu ama ripuro. egu tege ikomma, nkomma tatai gai omi nokeke mie ngumamo toi aamai ei pake lo toi iko legere uii, toi tee iko aunty oito toi peteriro uro lee omi nunnum egu toi aapogim, mani mne aunty omi mani nunnugui egu nno tano tee nege morukomo mau mani tontogo kuine iko nko tee aigou nno isigou minno buka, iko aigou mino egu ege nkomma aunty oito buka minnoroge, ege nkomma aunty oito amuriro, tee aigou nno itatomuriro amuriro ege ito ege tuntugua store uaku tumaro toi aike rogosi Ei egu mm, ei aunty egu store uku tukaroro ge tuntugu mne ikoge in-itusi kerugomino loi noke tontokinugu lopa mintomino, loi noke tontokinugu lopa mintosipigu egu ei nkomma aunty sigirai store kugirai siparo, siparo aguro tei eiko nko egu siponnaia agu mne lopa taragoimu, tarogoimuro ee aigou, tata tantaragu, tantaragu, mne tei nko eiko. loi mintogemino tata ama isigou mesi, tou nipu erasi koro rato, erasi koro rato mne iko aigou touno ama mani on-onogosino, iko aisou merirogo egu eikoi loi amuro ege uasi noge ura nno in-itugemino toi mesi tata, lee tata tege in-itogesi, in-itogesi pigu egu ei nko mma aunty egu tantaragumo, tantaragumo kurokurogo romo eguikoga egu ngungumo egu mne ngumuro, ngumuro egu amuro Oii lo ei loi paa egu noge apomino mne iko touno taitai toposina kamo lopa pempegu mintosi. egu mne ekoi aunty mau morino nuro amuro aigou toutou loi lopa pempegu minmi tei, ee loi noke tee mimmintegu nomakuga toi tugu puagi nagai toi nomakugei pero, minsiro piro tege noge kirokiro gonurui, ee loi toutou lopa taa nkimoi mimmitei aumira. mne tata temuro tege mau morilo punpunnu goimuguo, pumpuru rugoimugu egu aponino oo aunty mne egu toutou nagai siga. ia aike nege apakosine toutou nagai apakosi lopate emu onimo, teposi pegu egu amuro oo mani toutou kemugi egu lee tata egu eikonko meriro eikonko aunty meriro tee aike ama amoi noko sigau store au pumpakako gemino, tee aike drink omi twisties omi, tee aike ama ama noko jucie omi rogakoimuro lee egu meriro teiko aigou meriro egu Meriro egu tee, tee loikene noke tei limorara ako story ako ikoge simoto nege apakominoi migino pumno egu apumno eke loi eiko aposipisu ikoge, store ee meriro aposipisu lopa ege in-isipogua, miro toi iga store kuga aike logomino mui, eiko tege in-ituipigu petomino lato tumonpigu eiko piro lopa loi noke nkuro lopa mintui tepuipisu mne ege tege iko mau moriro tege an-apagoimaguo; mau nomoto pumpururugoimaguo, pumpururugoimagu egu aopogiguo mne mau, mne mau touno nkoraito eiko mintosi asi eikoi nkorai to mani in-itusige mai komkonimuino aamui ugu toi aike tero, egu minmitokuogo lopa peipei egu memmeumo egu ikoge kuio totoge amui ura nno maurogesinoga egu eie ngumui. Ngu muipigu egu aposi, eikoi aunty ngumuipugu aposi mne eie lopa singaro toguo to mui mne egu mau monto pumpururugoimamo aamaguo mau toutou kemurom, ia ogo lopa tee muu toi kolom oo teposigu amaro oo asii lopa tee emu toi kolom oo egu tee taim nokegene tee aigou nno miro. tee aigou nno meipisu teie loi tou taitai toposina mau mani uro ngu muro amuro logomma mim paa egu nege apomino mne nkomma mim taa nkomma mim tokoipomino, tokoiposigu egu eikoi ogo amuro mne nkomma mim eiko. mne nkomma mim simoto tokasi, egu nge apomino noga lo ouraiku egu amuro mne atamorai. atamo tokoimuipisu egu nge apomino nogu loi koga atamoga taa loi noke tokoipomino apomino lo ako taitai topei egu amuro ako nge taitai toposinu airaui, egu amuro, nge apomino ako simoto, simoto tokoinu ligologe unge tolipasi, ikoge tuntuguinu iko paimorona temuipisu egu eikogo tege simoto egu taitopomino. Tege kaikai morimo egu taito pomino, taito posigu egu amuro loo tee taim noke gere toi runrugorogemo meriro tee iko aigou iko nno ngii, egu nge apomino oo toi mesi toi lopa tee nkomma, nkomma papa omi mama omi rakaroposino nne tei tee iko lakaroposi gu toi tou tokoimai, tou tokoimai rakaro apogiguo tokoi magu rague merepiogo mesi. mne taa egu apomino oiga mne amu mau lopa touno tokoi mamoi, oiro tee aigou momugou omi mimmigu toi aamoi touno nomaku pempe. mne egu moiromino miro egu eii tee ana ito moka apogemino, ana ito moka apogemino, ana mne nkomma nko poro nina airosina toi iko aigou simoto tokasino mesi, iko aigou, iko aigou iko tonto kamoro teposipigu egu amuro oo kamo toi pesi lopa piro toi ure mururom, toutou rirui egu temuipigu mau mani togomino apomino, oge nne mara mne tegu tee iko aigou toi mei, mne tata egu eiko nka poro egu apomino ogoi mne amo mm. Lee toi mesi mne amo tepogimpigu amai oo toi pesi egu amuro toi mesi lee tata egu nusi iko aigou ogo ama isigou, ama ogo ama e isigou ei ike pake tuu omi ogo pirisi omi ogo aike pake menu toi ogu ogu rakakimo pei aigou touno momugou ama ogo ama isigou tee pino go pimpimogo tege munarege toi mau mau nimo lague iko kamini karaie ogo tee tontoge kupogino tee mureugu lague kaminigui. kamo egu mne tata egu ei konko tee eiko pogoro meriro, meriro egu ngo ngomo apomino ee ei ite tegu epogoro ama mera guro. menuo rasi mau mani uinie ogo luau toi mau mani mammamakotorui egu lopa maigin aike noke mara ikoga nkomino mne touno mani riroi toi ama kamarasino toi ee muro kamararaogo ama paigu, ama ogo paigu, ama ogo ama paigu toi an-apagom ege. Mne toi aaposi ee aigou ee mau siraguogo ege lua paisu ere mani egu lua paisu nko mani egu oiro ia muro toi ia kamarara egu ama ekekemua an-apogom, mne egu temuipigu aapokuo kirasi mne mai oiro eii paigomma ite into mimtomino tei tege unge reguine tei touno kamkamaramu guina ee aigou tege into apiapinomo mne ikoge miroroge egu sick ogo ama ekenuai nomuro mau moriro sick eromino egu tege ama moriro tokasi nunnuguo apokuo mne mai oiro ei ite mimto mino mui, ei ite minto mino muipigu iai sick imotoinke nomui, mne tatu egu ten komma moka omi, ana omie egu rugeroto panno apamo eiko sick etasii, sick etasi tokoimaigua lopate iko taino rogere. Iko taino rogere upuro toguo tomaro, toguo tomaro hausick piotomaro, hausick piotomai pigu, hausick kige tuu ogo lopa tee keitako kata pakoii maipigu